انا افضل اتكلم بالعديد من اللغات لكن في اللهجة السعودية، اركز على العربية اقدر اساعدك في مواضيع متعددة بالعربية، آآ سواء كانت محادسات عادية آآ او معلومات ثقافية او أي شيء إذا عندك سؤاله بموضوع معين لا تتردد.